Umumjahon to'g'ri bo'lgan axloqiy qaror qabul qilish mumkin deb o'ylamayman. Chunki <hesitation> har bir insonni o'ziga xos xarakteri, o'ziga xos fikrlashi mavjud. Shuning uchun, bu narsa <hesitation> xususiy deb o'ylayman, umumiy deb o'ylamayman.